Дар бораи сагҳо ҳам чанд гумони нодуруст вуҷуд доранд. Якум, бисёриҳо фикр мекунанд, ки сагҳо ҳамеша хатарнок ва ҷангҷӯ ҳастанд. Вале дар ҳақиқат, аксар сагҳо дӯстдошта ва вафодор мебошад, махсусан агар онҳоро дуруст тарбия кунанд. Дуюм, баъзе одамон мегӯянд, ки сагҳо танҳо барои муҳофизат ва зӯрӣ ҳастанд ва наметавонанд эҳсосот дошта бошанд. Ин ҳам нодуруст аст, зеро сагҳо метавонанд хеле меҳрубон, ҳимоятгар ва дӯстони содиқ бошанд.